Ye, ny fomba fiomagnan'ny écureuil amin'ny <hesitation> e ririnina zagny, da mandavaky hazo izy, da halagniny amignao aby i hagny hoaniny, da lefa avy e ririnina da poirigny esy aby io raha io fa izy sy mizosozoso, fa da homagny io raha io amignao avao.